مهم جدا للأطفال بالمدرسة حفظ القصائد عن ظهر قلب ليش حفظ القصائد ؛ لأن القصائد بتنمي و تعزز مهارات اللغة ، مهارات التواصل ، تخلي عندك معرفة لغويي و معاني و مفردات لغوية بحيث أن يكون عندك فصاحة في الكلام تقدر تعبر عن نفسك تخش محادثات يكون عندك رزانة ف الكلام ، وايد مهمة.